जब भी मेरे लॉटरी लगदी आऊ सबसे पहले कुश रोडा होए खुशी मुझ लाडू बंदा लोग तब आऊ सबसे पहले गाड़ी गाड़ा जगुआर तब आऊ एक मकान बंदा बढ़िया सा माहील। और आऊ गुमदा फिरदा जांदा जगा जगा। तब आऊ शादी करदा।